מיין ערשטע ארבעט איז געווען מיט נישט געזונטע קינדער, <hesitation> כ'האב געארבעט א פאר שעה א וואך ווען איך בין נאך געווען קלענער, און איך האב זייער שטארק- כ'האב ליב געהאט א פאר זאכן האב איך ליב געהאט פון- און א פאר זאכן האב איך נישט ליב געהאט, אבער איבער- ווען איך טראכט צוריק איז עס געווען א גוטע עקספיריענס